اكو نوع من المتاحف الي هو يكون متحف موقعي ، يعني ما بينو غراض قديمي او الى اخره لأ، هو نفسو قصغ قديم أو مكان مميز بينو قصة صاغ متحف، فهذا المتحف كلش يعجبني لان مثلا تغوح على قصر مملكة قديمي، فتعيش اجواء القصر نفسو وتعيشاشون كانو يعيشون -، فكلش هذا النوع يعجبني